صراحة الأمرين صعبين وصعب الاختيار بينهم بس أعتقد أن حضور-عدم حضور جنازتي يكون أسوأ في حفل زفافي يكون الفرح والاحتفال موجود ممكن بتقبل قلة الحضور لكن بالجنازة يعني فقدان أحبائي بيكون <hesitation> شعور الوحدة والخذلان <hesitation> وصح بإختصار كليهما صعب <hesitation> لكن الجنازة تمثل نهاية الرحلة وجود الأحبة مهم